די צוועק פון אן אויוון ווערט באנוצט דורך דעם וואס מ'קען באקן דערין אדער קאכן דערין אדער איבער ווארעמען דערין עסן.